Karazana atao amin'ny pizza: totokena, akoho, mortadelle, henan'omby, misy koa manao henakisoa foana, <hesitation> saosy, saosy maromaro hita eo izay amin'ny tiànao avy ma fa ny hitako misy gasigasy reny manao tomaty avao.